Ia, koa hikoran̈a momba momba sakafon-drô Etazonia zen̈y <hesitation> maro karazan̈a irô zen̈y ten̈a fahanin-drô resaka ambarogera, ôtidôgy, mihin̈a baribeky. Avô koa fa resaka desera ndreky bisikety karà zen̈y.